Xnakra kana kara kara bella bie mas unedika nu lla llinke kiato aka inteligente wadiga por ejemplo de de gucha nisa' de kwa do mar de di de di lache to wale to di ka del loi de listo to na rinkwenta no na kwillinto masa na xikate tu mirtiwa de tojo tojo lista me roo rooj kabxe nadikare ka bela chi nadika bian susatu no mas o menos na na besaro brutu na ka natela bin lluku bodika de tu miatu nda de toka kaneto kabin kon xna' diika' listo per loi pues nirto go loi nadika per lin nemba wa loi raka bela nuchin lei nebro de listu wadai par na loi tuka dei loi ro ro loi